Zeru, Cincu, Deci, Quinnici, Vinti, Vinticincu, Trenta, Trentacincu, Quaranta, Quarantacincu, Cinquanta, Cinquantacincu, Sissanta, Sissantacincu, Sittanta, Sittantacincu, Ottanta, Ottantacincu, Novanta, Novantacincu, Centu, Centucincu, Centudeci, Centuquinnici, Centuvinti…